Livi ta nama á, lo nandɨ'ɨ nkaso ye lo kundóso ve'e á, xi lo nama á lo kune'eso, te livi su'u nka xi ye lo, nama lo ño'o uli nka ta bolsa nka xi ye livi, fa ja'aso, ta ye naá te líi xi lo ndó na'ma nka á nakate nka ye naá, a jnu ña'a te livi kukeei nuu ndute á, te lujua najini nka taka ko'o kɨjlɨ á ye nama naá. Te ye nama lo kuu livi pasta, xi lujua wa'ai lo ndó na'ma naá, tuku lujua nka taka nuu lo u'u ndói ya á, te u'u nka nuu lo ña kaxi ndó na nka na katu na'ma á, te lujua kivi ye nama pasta naá te líi xi lujua wa'a ka ndala ndói tuku. Eh, te iyo ye nama lo kuxi á lí, <hesitation> iyo ye nama lo kuxiso naá, xi livi líi xi lo na nka lo nandɨ'ɨnchii naá xi nala kuxinchi ye la'a á te livi nandɨ'ɨnchi ye lo kuu pasta naá, lujua xi'inchii te lo nandɨ'ɨ nka lo kuxi ñɨ nkaso naá, lujua orre lo na lakuxi nchi ta ye la'a á, te lujua ta nda'a ye'ei ya á, lujua lakuxinchii livi <hesitation> nama naá, te lujua lɨkɨi ya á, xi lujua tuku ka ye nama lo lujua lo kuu kivi lɨkɨi ya á nakue'e lo xo'o, lujua iyo taka ye nama naá, xi lo líi lo nandɨ'ɨso lo kundóso naá taka kivi.